सफर के दरुआन मुद्रा का <hesitation> कारण के लाने हमें मनी एक्सचेंज काउंटर मिलत हैं। जैसे एयरपोर्ट होटल या बैंक के इस्थान पर आमतौर पर मुद्रा विनिमय सेवाएं प्रदान करत हैं। हालाँकि एयरपोर्ट पर विनिमय के दर आमतौर पर कम होत हैं। इसलिए यदि संभव हो तो होटल या बैंक में एक्सचेंज करत हैं। मुद्रा विनिमय काउंटर पर नियमन शुल्क की जाँच करे काए के मारे कुछ जहाजों में अतिरिक्त शुल्क लग जात हैं। बैंक आप अपने देश में भी विदेशी मुद्रा के विनिमयकर कर सकत हैं। यह आमतौर पर सुरक्षित और सुविधानिक तरीका होत हैं। हालाकि बैंकों में मुद्रा विनिमय की प्रक्रिया में कुछ समय लग सकत हैं।